E sakafo misy aminay agny zao da e kadaky io. E kadaky akondro, kadaky soanambo, iny masirosiro sara asiagny menaky sara izy da ao, mahavoky sara izy amin'izay.